<hesitation> Mampiavaky soavaly ndraiky apondra zao, soavaly lafa <hesitation> ndesy soavaly lomay mare, de apondra medameda lafa mandeha, de apondra koa zany somary misy trafony hafahafa zay fa soavaly tsisy trafony, de karaha zay.